<hesitation> Sak- hanigny misy mampisy allergie vo- i voany matetiky poavra de fruits de mer a, avy ake sakay tany, samby managna ninazy zany de fao regny ihany tegna matetiky.